Ny akamaroan'ny ponina a Iran ao zany da silamo aby ny taom-baovao ndreo ao de tsarandreo hoe naorozy zao, da ny zava-kanto sary hosodoko sy ny literatiora